Pos conos días más fríus del iviernu. La verdá es que pue sel enreosu, un ponel, pa guial, peru mos gusta paquí i tenemus costumbri i mesmu nombri pa destinguil la nieblina, que es poca cosa, o la cegajina, que comu poís comprendel, es cosa que no se ven tres en un burru. I tamién tenemus la pontonera, que es la niebla essa que es metá niebla, metá lluvia, i que te queas pinganditu en sin echal-ti cuenta.